जो पहाड़ी बकरियां रहे उनके पास एक अलग ही विशेष्टा पाई जाओ जो कि जो गावडियां की बकरियां रहे हैं उनमें नहीं पाई जाओग उनके पास असा खुर रहे हैं जो कि दो बागयां में बटे रहे हैं अब जो खुर रहे हैं दो बागयां में बटे र। इनका खुरर दुबाग बटिए है बटिए है कारण वह इन पहारां के छोटा-छोटा बाटा रहे हैं उनमें खुर पसा ल अब जैसे उन। खुर पस जाओ सही वकली पाड़े आप समाल जाओ और कि वह धीरान धीरान धीरान पूरी पाड़ी पर चड़ सके या। विशेष्ट का गांवडयां की बकरी में नी पाईं जावे क्योंकि की उनके खूर कई हे कि जुड़ियां हुआ रेवे और जो पहाड़ की बकरियां रेवे। उनके पास खुर अलग-अलग रहा है जिसे वह नब्बे डिगरी की पाड़ियां पर भी चड़ जाओ।